Iyaa aaa ongashi ngoo haikulombwele kutya meputuko lange ame ondaputukila kofuka iyaa ee efikulimwe omanga dadja meumbo okwali twayuka kofikola oyo nee haitongo hatweende eekilometer omilongo mbali iyaa okwali twahanga eyoka ladipawa mondjila olo hakutiwa onoka iyaa ohaiti ohaipandula kalunga shaashi ondali ndina elao fiku oolo iyaa onoka aayo eshi yadipawa oyali ile fyee otweya nee twauda takutiwa aaye opadiwapa eyoka aapo otwakala ngoo hatu limonaamona lipitaapita halitauluka ngoo ondjila talaaluka ngoo eshi ngoo twiipo hatweendemo nee mondjila aamo otwaka hanga nee takutiwa oladipawa fyee eendunge dounona odo ngoo ngaho otwa kakala nee twahala okulitala nee eyoka aalo nee tulitale tumone kutya onoka oyo yoo vene oifike naana peni fyee utuimete otwahanga nee eshi yadipawa yaekelwa mokafilambo kamwe kondungu shaashi kutya ohaku xupwa eendungu iyaa eshinee twayapo hatu hondamenepo otwayapo ngoo ongudu yovanafikola ngoo tulipo fyee otwayapo hatu hondamene hatu hondamene mokuhondamena ngoo ngaha mboli ondalyata okamanya Okamanya aako oka fenunuka ashike kawila moshifilambo shondungu omo muna onoka aayo yaekelwamo ame naame onda ninginamo mokafilambo omo osho pokati penya opahangika nee pena omainda oiti yawilambo eshi ondungu yakahovoloka ngahenya oo omo ashike ndawila aamo haikahakela koiti oyo ili pokati kondungu kwinya inandifika ondahakela ashike pokati kondungu oopo ondali ndina elao linene shaashi mondungu ina ndifikamo ngeno ina ndixupa shaashi okwatya ngoo omwa ekelwa nee onoka aayo yoo onoka aayo kutya oyafya ili oopo shaa wiikumu ototameke topushuka olutu aalishe eshi ndahakela aapo yee oukadona ava valipo ovafadukapo taaku aaye simono afya simono afya mukwetu nee ou elipo womumati eshi akahondamena ngaha ondahakela koshiti ndishikwete yee otamono kutya oo omongoo uli inofya ndishi aaye inandifya ondili momwenyo ninga aashike o plan ondahakela ngoo pokati aapa ina ndifika kaya iniiya ngoo unene mokule yee otamono kutya paife ohatuningi ngahalipi ame aame andike ndilipo apa ameendike ndilipo aapa vakwetu ovafadukapo nale ame aaye ninga ngoo oplan ei todulu okuninga ohandi dulu okudjamo ashike Mukwetu otakufa oshixwa exwa limwe lilipo lile ngaha yee otelitula mondungu omu ndili ilao linene exwa aalo ondelihanga ame ohaiti okey paife kala ashike ukwete oshixwa aasho ame ndeendele koshixwa aasho ohandidimo ashike opuwo ame onda enda ndikwete ongodi mukwetu kunya ekwetelele momuti fiyo tananenge nee haidimo handendele koshixwa asho haidimo aaye ondali ndina elao ngahelipi hano nokudjaapo ondali nee haikakama namukwetu eshi amonange ndeya kombada okwatameka nee takwena voo ava vounona voukadona vafadukapo vaka popya kutya aaye simon okwawila mondungu o o okwali ndina elao nonghalamwenyo yange ngenge haihokolola oshinima aasho ohandi tameke okudja omaxwilili shaashi oshaxupifa omwenyo wange ee oshaxupifa omwenyo wange kakwali shipu yee namukwetu ou onghendabala oyo akonga onghendabala lela yakula shaashi kapali pena okuxupa opali ashike pena okukala ndakafya nande okuli ile ndika like shaashi onoka shaa yekukumu oshiponga shakula oyanyengwa poima yadalelapo iha peendwa shaa weendepo ohotameke topushuka nande okeemadi hano ohaipandula kelao olo ndaxupa mulo ohaipandula kalunga ohaipandula kalunga lela lela